Pues kadawa'ana, katyina tinana onyikona tinaña nyikona in yasa <hesitation> danga te ñu dakena ñituni ñakusa dakudoxi kuridoxi ni. <hesitation> ndida xa dake nu ndeyu, ndida, dakena ña kua da dikoxi, ña kua adi, adi, ña kun konu na kanu. <noise>